I mea e hoʻomaka kūhelu ai ka wā kupulau ma ka ʻāina ʻo pakistan he hoʻolauleʻa he kulāia ko lākou ka poʻe kapa ʻia ʻo basant hoʻolauleʻa lākou me ka lele lupe ʻana a me ka hoʻolauleʻa ʻana me ke mele a me ka hula ʻana kekahi. Nui ka leʻaleʻa.